الكلب مادو بيها اا ههه تمارين يوميا مره ، مرتين ، كل يوم ماره مرتين ماتبين ااا بيا هاكو مره مرتين يمشي مريجل أكثر رو يظيع ما ينجمشي هيكا بتبلجدا مره مرتين.